रोल्लिन्ग् पिन्, जक् अमि अहोमिअत् बेलोन ब बेलोनिनु कोन्ग्। एइ किसेनोत् <hesitation> बोहुतो कमोत् अहे। मुलोत् एइ अत ब अन् किसुमन् खरहि एकेधरनर् होमन् कोरि बेलि लोबोलोइ बेबहर् कोर जै। रुति, पुरि, लुसिर्, पिज्जर्, परथ, एइ बुर् बोन बोले रोल्लिन्ग् पिन् लगे। कितिअ ब बिस्कुत् ब <hesitation> पेस्त्रि बोन बोलोइ बेल्निए दि होमन् कोरि लोबोलगे। अरु जोदि अमर् हतत् <hesitation> मैतु नै तेन्ते रतिर् अथुर् कर <hesitation> केकर् बबे सिनिसोरि बोलोइ ब सुनसुर् कोरि बोलोइ एइ दरनर् कमोत् अहे। केइए किसेनोत् एत रोल्लिन्ग् पिन् थकि बोलोइ पुरि उजनिअ।